أفظل أكون عالم مشهور لأن العلم له تأثير كبير على حياة الناس ويغير العالم للأفضل، أحب فكرة إني أكتشف أشياء جديدة، وأساهم في تقديم المعرفة، الفن موهبة جميلة بعد بس العلم يخلي عندي فرصة لحل المشاكل الحقيقة ومساعدة المجتمع بشكل عا أعمق وشكل عام.